<hesitation> songon carita na parjolo i ma kan molo nakkin songon dia do alak na jolo baen awet daging sanga sayur sanga ikan ima adong do teknik teknik nai kan songon mambaen awet ikan i kan i sale ma ia itutung ma ia i baen itimbuskon ma ia so awet kan ima goarna ikan sale molo sannari molo get mangaweti kul-pa masuk sajo tu kulkas i madung gampang soni kan ima baen pangawet do kulkas i kan molo najolo kan adon do songon ima songon kulkas do sarupo dei kan alana molo kulkas kan teknologi titik beku nai kan akkon bisa ia pamate bakteri bakteri dohot kuman i <noise> dung i nol derajat celcius kan molo na jolo. Sistem na molo sannari i pangali ma ia kan molo na jolo kan mabaen mati nai kan molo papanas ma ia so mati sude kuman nai so awet ma barang i molo sannari kebalikan na i pangali ia so tetap ia goar na segar songoni kan tetap sarupa bentukna molo-molo na jolokan alana i tutung i kan warna na pe marubah <hesitation> bentukna pe marubah songoni kan molo sannari tetap dei ia kan tae molo leleng-leleng get sarupo juga dei kan adong juga do goarna masa waktu nai kan, nah ima guna ni kulkas sian teknologi na jolo dei tetap get sarupo alana i bedak-beda ahana sistem metode nai molo na jolo i papanas molo sannari ipangali i do.